Chakulek che yoen anyor kimnatet ko chang ochei, chakule chu ko uu pandek, pandek ya kakiwany koeku kimyee, anda ko ya ka iioo pandek ko ya tom ko yamyo, ioi, iaam kokonin i- i inyoru kimnatet, kokeny yekaikwany kimnyee iaam kimyee, kokonin kimnate kimyee, kokeny chakula amitwogik alak che konin kimnate ko uu ko uu musarek yeka chakakichape peek. pek kotindoi kimnatee eng' porto ap chito, ako peek kokeny ke komuch ke nde ak mo- mosongik i- i ipuruchi tukul, akichapeen musarek, akot ng'i kwany akichek akiam, ko konin kimnatee, amitwogik alak chekonin kimnatee ko uu ko uu cheko, cheko chee chemakichop koeku mursik, ak mursik akichek, ng'i ee, ng'i luu, ko konin kimnatee, amu amu tindoi kimnatee ichekei ko tom i- i- ilu, kokeny, amitwogik alka che chekonin kimnatee kouu ko uu mchelek. mchelek ii ng'ichop akiyam, kokonin kimnatee eng' porto ng'ung, <hesitation> choe.